किण्वन प्रक्रिया का जरिया खाद्य पदार्थो कु स्वाद और पोषण बहुत ज्यादा बढ़िया ह्वे जांदू उदाहरण का वास्ता सोयाबीन ते करिन्वित करि के टेम्पह बनाए जे सकदु।